Karazana paty fantako: misy macaroni, mar- macaroni zao misy agny am'maromaro karazany, misy lavalava, misy boribory, de misy paty spaghetti, de misy paty am'vraky de misy paty am'sase, le agnaty sase ohatra hoe atao vary andro mandraina, de misy <hesitation> macaroni zao afaka atao <hesitation> miaraka aminà entrée, zaigny tianao agnanaovana azy de mety aby si.